دوشنبه د نوې پیل او د کار او هڅې د ورځې نښه ده. زما ذهن ته د یوې نوي میاشتې پیل، د نوو پلانونو او لوړو اهدافو تصورات راځي. دوشنبه د یوې نوې انرژۍ او نوې هڅې د پیل احساس راکوي.